Namo gena ena gahi fola gena ena oro eno sedaba gofu coma hate ma jaga kene-kene gena, rasi ena gahi ena ma rupa gatebena hono tagena rasi ena tarine kagena.